أفضل أن يكون لي عدد معقول من الإخوة لأن وجود العديد من الإخوة يعزز التعاون والمحبة، لكن عشرين شقيق بيكون كتير ويصعب على <hesitation> كل واحد الحصول على الإهتمام الكافي، لكن طفل واحد أيضا يشعر بالوحدة <hesitation> لذا الأفضل هو التوازن بين العدد عشان يكون في دعم وألفة.